هو طبعا مهم متابعة-انه نتابع الاخبار، ولكن ما نخليها انه تأثر علينا وعلى حياتنا اليومية، يعني <hesitation> حلو انه نتابعها، مميزاتها انه نكون عارفين ايش قاعد يصير بالعالم، لكن عيوبها انه في ناس تأثر فيهم وما يقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعية واليومية بسبب الشعور بالذنب مثلا في خبر سيء شافوه.